<hesitation> اللون الاحمر دايما بيتربط ف ضماغي بالحب وعن الدفء والورود. ودايما كديه ييجي في ضماغي انه لو في لون احمر يبقى جنياين حمرا، ، فاللون نفسه مرتبط ارتباط وثيق بكل معاني الحب والحنية والدفء انا من عشاق اللون الأحمر، ودايما باحب أي ورود لونها احمر واي اشياء لونها أحمر بتيديني معنى السعادة.